Ouyevi meja yande maenduayae ñai tateɨ oupitɨtapako yandeve yakuru vaera añae kua jeta reve guaju yayuva yae yaguapɨvoi ñai meja iarambo ñaroma ñai kia oñono vaera yande yakaru jaema jokope yande ñai